إذا تبين تعلقين هذي اللوحة على الجدار جيبي مسامير كبيرة شوي عشان هذي اللوحة ما شاء الله كبيرة، حطيها على يعني سوي عندك أربع مسامير جيبي شاكوش أو هذا ما أدري شو يسمونه صراحة، ودقي أربع مسامير على الأماكن اللي راح تعلقين فيها اللوحة في حواف اللوحة يعني كل حافة <hesitation> كل حافة زاوية أو حافة في اللوحة، راح يكون في مسمار عندها وعلقيها.